कोलंबियाचो लोक आपल्या व्होड्डीलांक मणण लेकतात। आनि तंका सेनोऱ वा सेनोऱा म्होंण पाचार्तात तिं वेग। वेगळेओ पोरबो मोणीतात जोशे फुलांमचे फेस्त। मेळ्यांचा दिस आदि नातालांक फामीली बरोबर। ल्हान वाती पेतोवपाची तांची पडत आसा तिं कार्नावल। कोरतात हेव जाऊं आसा कोलंबियन लोकांचे तोंडवे पद्दती।